E ben, se un o poesse leze inta mente de gente o porrieiva anche comportâse de forma consequençiale e avansâse un muggio de-de problemi inta vitta. Perché tante vòtte i problemi nascian quando e gente no se capiscian ò no se veuan capî, e fòscia aloa dieiva ciù che tutto o primmo.